Ana le a god fittirab a god tit yani walla a god le yi fog ses walla a god fogal ses al bilizu daka da akher le a god tit bas finshan ma gadad tit da bagdar bal hakkar kan iyit kula barfa rijili wade ba khuda fil wade walla kan iyit banbadi walla kan iyit ba naddi rijilaiyi tit hada fog hinel nel haka tinen da chatta.